Ny olaña amin'ny fandrahoa hañina amy toera ahita hamandoaña zañy <hesitation> ny hamandoaña da mañaela fandrahoa. Le faela fandrahoa iñy ndraiky mampiheña lay taharo añaty le raha. Miheña jiaby ny vitaminy miaraky mine- mineraly anatin'ilay raha andraoa teña iñy.